Itako oe kara cadeau tsara ilay tegna tsara fô itako fidigna raha oe misy programa tiagnao atao sa oe misy raha hafa ankoatrin'izay fa zeigny ndraiky tsisy raha maharatsy an'azy fomban'ôlô misafidy ilay raha tsara.